لو كانت فاظي لمده ثلاث ساعات وتفرغت من الدوام أو من المذاكرة أو من أي شي، الصراحة بقظيها في النوم، أحس إني محتاج راحة وما في أحسن من النوم علشان ترتاح، وبعدين تقوم بالنشاط كله تستعيد حياتك مرة ثانية، وتكمل إللي كنت تسوي قبل لاتنام وترتاح.